Inā pono wau e kākau i kekahi leka mahalo i ke kanaka eaʻe e noʻonoʻo wau a "He aha nā māmala ʻōlelo mahalo e kākau ai?" Me like kēia, "E Nalani, mahalo nui no kou kōkua ʻana mai i nehinei". A e kākau i koʻu inoa.